أجمل الإجازة عندي هي إجازة الصيف، إجازة طويلة طويلة باهي وحلوة، نجدر نسافر فيها لما نجدر نعدى أماكن جديدة باهي، وننسمتع بالأجواء ال <hesitation> الحارة وسط البحر، والأنشطة الخارجية نجدر نجيدوها مع بعظنا، واللمات العائلية تحس فيها بالوجت وفيها وجت للراحة فيها وجت تجدر تنسى همومك، تجدر إنك تستعيد نشاطك وطاقتك للعام الجديد.